el k'aj kinya' rib'ixiik chawan xa qatijan k'aj re kib'an wural tujaal ela' rajawxiik waral qa qawaay qab'aj chiran costumbre chel k'ulb'ek e kak'ama' la wixqiil kab'an ak'aj era'aj xaqalaq' qa qapinol rib'e' li k'aj kalaq'an ere'en kinb'anan kinlaq' k'aj wa xinlaq' li ixiim kink'ilij cha xot kinwilan otz otz rik'ilxiik kinb'anan xaq q'anb'ab'aj chek tek'ara' kinya' pi motor kanke'ej pi motor ya kipetek k'aj chek kapanaq tek'ara' kinkoj ni ni k'olb'al re'en kinkojon kinya' jun so't chi chii' y kinxim che jun hule kinkoj chiran tek'ara' kinmub'a' li k'aj pi ya' y kincha riwach pi laj laj <hesitation> laj so't bien cha'iik riwach kinb'anan kinb'an ju wultaj jun chek welta ixeb' wuelta kinb'an chiran kinwilan k'ot chek li ne'j pil pil ixiim alnaq kaan qatzijtzaij ya juntir xink'awsaj che li so't tek'ara'. kin k'ol waak' chu' q'a' kipaq'pat chek li aak' chaq'ajnaq chek li aak' pil pi nitanaxan kinwelsaj li ti'ej kincha' riwqach li kaltran tek'ara' kinya chek li kaltan chu' q'a' b'a te kin kink'ama' nik'aj la' ya cham chek riwach kintzaq qaj pil ni tanaxan kin kinsutuj k'in ne nichee', kinya' wult chiran kinsutuj kinsutuj, kinpakan rik'in ni cheke' b'a' cuando ya kib'antajek kinwilan ya chaq'hek kipaqpatek kipaq'patek, chaq' chek kinwalsaj kink'awsaj jun welt chek pi kolador kincha riwach b'a' pi laaq kinya' riti' chipaam kinya' poon raaq' ak', kinya' poon kaxtilex, kinya' poon rajloom, raqan chi xa'l che li ak' ela' kinya' kaan pi laaq' kinya' poon chel chel wachalal chel waal kuwaj re'en kinb'an ub'een er ub'en kib'an pi q'or kikke'ej kinaq' kinya' atzam chi riij tzey ke'elek tek'ara' kinb'an taq ni ub'en wuxu' kuwaj inb'an nib'atoom kinya' niso't chu' mexankinya' li q'or chu' li so't otz rib'aniik kinb'anan tek'ara' kintzajij li kinaq' chi riij. ya' b'antajek la' kinb'anan kinsutuj riij kinsutuj riij otz rib'anik kinb'anan tek'ara' kinek che riqupxiik listchek ni ni nirixaq chinoj tek'ara' kinek che risuk'b'ik xaq chinoj otz rib'anik kinb'an kintzaq pi jun tonel kinya' chu' q'a' kinya' q'a' chixe' b'a ya q'a q'a juntir k'o chek chu' q'a' ya cheq'ejek tek'ara' kinjach pon kinya' pi chikyech kinya' chu' mexan kajak b'la' che ritijik ke' b'la' ritijik qapinol ela' rech costumbre re Tujaal re qatijan rech k'ulb'ek qatijan re año nuevo ela' rajawxiik qakomida e cultural re wural Sacapulas re rech qatujaal tinimit saqapul ja'